ما اعغف عدد الاحذية يعني بس كثيغ يطلعون عشغة يمكن القبعات عندي اربعة خمسي نظارات ما البس بس نظارات شمسية عندي اثنين اثنيناتم ما هلقد يعجبوني ينغاد اشتغيلي وحدي جديدي اي عندي سكارفس يعني يعني لفاحات كثاغ <hesitation>